اكلتي المفضلة اهي البيتزا واي نعم تختلف حسب الوقت لانه في بعض المواسم افضل أشياء مختلفة وفي مواسم أخرى يعني تكون أشياء غير فهو على حسب الوقت وعلى حسب بعد يعني المزاج